د هېواد موسیقي ما ته د خلکو کلتور، تاریخ، او ژوندی کیسې رايادوي. دا موسیقي اکثره ساده او زړه راښکونکې وي، چې د وطن، طبیعت، او ورځني ژوند احساسات څرګندوي. د هېواد موسیقي کې معمولا د ګیتار، بانسري، یا نورو دودیزو آلو غږونه وي، چې اورېدونکي ته کورنۍ او ټولنې تړاو یادوي.